پولیس کیوا فائدا ڈیوتی، کو روڈ ماتھے ایکسیڈنٹ تھئی زائے پولیس ٹائیم تے نتھی آوتی، ای آینپڑی موٹی نقصان سے، ماناں ٹائیم سیں نتھی آوے تو نقصان سے، ٹھیک اے ناں، بیزے آنپڑے ایمبولینس رو کوڈ سے ون ون ٹو ٹو، چاں رے کیوی بھی مصیبت ہوئے، ای کوڈ ماتھے کال کری سگھے، ایک تو پاکستان اے، تھی سگھے ناں بھی آوے، ٹھیک اے ناں، ایئے ناں علاوہ پولیس ناں کئی فائدا سیں، امیں پانس مہینا سول میں کام کروں، اے ماناں ٹائیم متھے او مریض بھی امیں کن آوتا سیول میں ماناں پولیس ٹیم متھے ناںآوتی، ماناں گورمینٹ ایمبولینس سے اے بھی پانجو خرچو لیتا، ٹھیک اے ناں امیں سیول میں کام کروں امیں خبر سے ای چیزوں ری۔ تو بھائی گورمینٹ ہوئی تو فری میں سے زے میرپور سے حیدرٓباد فری سے، اینا ہاروں ایمبولینس ناں بھی خاص خیال راکھنڑو پڑشے۔